Naja muntu muri, nosaka ni mchunguze tunga mazingira yachwe, tabia yachwe, heshima yachwe, nijole iri ko ba nijomulola lakini, kono wakurupukire viji fiuji kana muzigo. <noise> Na mazingira ukiisea nimuki wakioloorre, <noise> kumbe ni kusina <noise> kintu nija uretire gogo nakai, kwaiyo yotakiwa kwanza unchunguze nijole mazingira yachwe.